Sao angaity anao afaka manoro hevitra anahy satria sahirana mintsiny iaho hoe inona ary ny tokony hataoko izany, mba atoroy hevitra agny angaity a.